हमर कति ज्यादा कृत्रिम स्वीटनर के इस्तेमाल नही होथे। एकर इस्तेमाल शक्कर के कमी होथे तब या ओकर जगह करथे। हालांकि हमर कति शक्कर से काम चल जाथे। एकर साथ साथ सोडा के भी इस्तेमाल करथि।